Jua a'ax yë yajtuñ awinkë tyëjk ajpë a'ax yëbë y awynkë a'ax dun yaj mëmach ko'o bi'i t'sach tijatyë nyaxëyji'im bi'i a'ax dun jyex kap ni'i a'ax oy pyësëmnë yë dun yajtum yë poxpë.